Saku me lelila me sumendot teaken, na laker kwa reke aroe hah melelah kwa nendo wangko memang, namua limo oh si nani ane tuah melelah ndo wangko leker ero, woh <hesitation> ne pila ne tua ka pase patuari ka apa kase ka ampit, de kan tenaro eregesem makai dien me wali wali ter reges oh, <hesitation> naro kei de engke nite hem pange- ngela se ka ampit si oki ka pa se wiam bale heh tea mengalue- ngaluer kah heh na ro repet, we reges ente ko ka kolo nih <hesitation> kayu ka pa <hesitation> sa pate itu timeweli tu katoro wia niko keko pali ala heh mwo memilah keru wia <hesitation> ni kuo ka pa wia patu- tua no.